Laha arakin'ny fieritseretako hoe laha ohatsy ka miakatsy tampoko gny ranomasy nefa gny tany aby dobo, de laha ohatsy moa zao tegna tsy mahay milomagno fa agnisan'ny tavela, fa laha ohatsy tegna mba mahay milomagno mba mitipatipaky mba agnisan'ny ho avotsy avao.